أنا ما شايف إنو من الأخلاقي إنو تحتفظ بي حيوانات أليفة في البيت. أنا ما شايف إنو الحيوانات دي هي الإختارة نوع الحياة الإنت بتديها لو ده، حتى و لو إنت بتعاملها كويس. أنا شايف إنو الحيوانات طبيعتها في البرية و ما شايف منطق من إنو تخدتها في البيت بس عشان متعتك إنت. أنا ما شايف فيها حاجة للحيوان أكتر من إنها لك إنت.